हम्मर देशके मनैभर तमान मेलके खेल खेलेक मन परैतियाँ। जैसेकि क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, बास्केटबल, टेबलटेनिस, ब्याडमिन्टन, कबड्डी, रेसलिङ, पोलो आदि।